A'menyangkut laku e masa depan ni cerita menyangkut laku masa depan, jadi masa depan ni, menurut au ma, untuk masa depan kejenjang perkulian ni, perkulian ni menurut au ma sangat paling penting skali, karna alei hidup alei rikedu yang au tiwa menyangkut laku anak-anak sma yang mati husa pea, lamatina lanjut ke pendidikan lebih tinggi, ma ma ina salah satu kendala yang mate hadapi ma ma ma ekonomi ma, jadi mana lanjut ha huse pendidikan ma nikom menyangkut laku nikom materi ekonomi me, <hesitation> jadi kalu mana, mana keu nise riya mau <hesitation> jenjang pendidikan kulia ma ma bangku kulia ma, ma sangat penting kali bagi au karna seme, ma ma mater masa depan yang paling cerah sama ma ma, apa lagi kalu skarang hihi ada tamaba-tamba kampus audi dikota di skarang ada dua kampus hido yang mati hera kulia menunjang mater masa depan riya, lia ana-ana yang skarang yang mati husa skolah sma pea e laku riya mati nanusu ma. A'in sya allah au mateke au siu akuana mati aku rencana hidi sekarang i au persipan supaya akuana mati juga bisa mati na riya jenjang ke bangku kulia ma, karna au pikir bahwa kulia'i sangat penting akang mati, apa lagi yang skarang i pemerintah menghirauk lapangan kerja hi, harus-harus materi ijasa niko sarjana nikom ee, ma ma yang lebih penting ma sehingga au tiwa bawa harus lai jenjang pendidikan lebih tinggi ma ma mater jalan menuju roma ma mai herake, kalu menurut au ma, karna kalu oiri'i yang skarang hihi, he'e mate ta laya husa jenjang pendidikan lebih tinggi, karna nikom me mate pikir mater hidup e, tapi kalau untuk menurut awi, ma aku prinsip bawa, apa pun yang terjadi harus anau mate lay ya huse, perguruan tinggi supaya seme, yang bisa yang mati apalagi matir hidi pertama hidi keguruan hikeu keguruan ne he'e aley rikedui gampang manata riya, hiterna dapata hiseta apa lagi yang presiden hidoi. Meher aku <hesitation> salah satu yang itetiwa bawa <hesitation> p3k i, yang selalu yang au se kepala-kepala sekolah mati daptar, yang honere-honere'i berarti insya allah mana punya lapangan kerjai lebih he'e, sehingga mati bisa lolosi di <hesitation> p3k ha makanya dari ma ma sehingga au mateke au na persiapkan akuanau supaya bisa matina sekolah hidi sd, lai perguruan tinggi karna aku prinsip bahwa, lae au se perguruan tinggi ma ma mater lapangan karja labe muda aka mati, sehingga <hesitation> aku nawaitu bahwa pasti akuana harus mati laya ma jenjang pendidkan lebih tinggi yang ma kulia ma, ha nanti baru ama tergantung mati, mati natana jurusan ma, tergantung mater kemampuan masing-masing, nanti kalau misalnya matir tujuan hidi mater kemamapuan untuk menyemati jadi guru tejadi guru, klau tahi ma bisa mati tana program laing yang bisa menunjang mati yang penting bisa la'e yama bangku kulia aku prinsip ma harus mate laye ma bangku kulia ma sehingga kalu. <hesitation> lapangan kerja yang bisa untuk menunjang ma ma, ma gampange, tinggal mati hi apalai kalu skarang i, kalu ana mati tak kulia otomatisnya kan mate lapangan kerja kang su sempit'e, apa lagi tahun-tahun depan ni harus itna eses seme, harus iter ijasah sarjana kalu tahai, berarti anau mati pengangguran'e, ha jadi aku punya nawaitu ma ma harus mater lai au se jenjang pendidikan lebih tinggi supaya, matina tes seme mateke matir ijasah sarjana hise'e, <hesitation> jaji kam mati ta susa mati'e, apa lai kalu skarang kalu ite ta persiapakan riya matina kulia, mati na tes sasa taha'e, ikeu keu mateke laku tehanene mati kawinu'e, laku taha'e, ite tahe bisa una ana um matina apa lagi yang sekarang. i ite kalu ite tadapat tea eseta, ite rana harus dapat mati tea ese ta, ma ma aku prinsip ma jadi ina intinya harus lea ma bangku kulia pea mati sarjana, kalu ite tahi iter aesi tu. mati harus mater raese tu, ma ma prisip ide au ma, oke.